Pi putiri priparari un piattu vegetarianu sustanziusu, ca havi tutti li nutrimenti, basta ca si mmìscanu li vari cundimenti cu lu giustu equilibriu. Pi putiri priparari un cumpanaggiu bilanciatu cu tutti li nutrimenti, veni a diri: fibra, proteìna, vitamina e carboidrati, s'hannu a inseriri li vegetali, comu li spinaci, poi li fasoli, l'ortaggi comu li caroti o pipi e pi finiri li cereali.